Gna Tailandy ao zany soa ny ketriky ao. Ino ngantony hoy enao? Volohany amizay ee! Lafa andreo mangetriky ee!fangaro-hany karazany folo ka hatramin'ny ropolo eo afangarondreo io; zay-zay ro ketriky raiky, ny raha tena tiandreo any koa aa! da coco, vary, fia izay no tena fotontsakafondreo any, fa ny- raha-raha manitra atao amin'ny sakafo-fatao amin'ny sakafo io-io koa zay da tena tsy afaky andreo agny io.